بظن إنهم راح يصفوني بإني شخصية مرحة، بحب كثير الضحك والهزار، أنا شخصية واجد أحب أتسلى وأضحك مع رفقاتي، أحب أقضي معهم أوقات حلوة نتذكرها ونفكر فيها واجد واحنا بعاد.